Ny fomba fiasanà marteau anh <hesitation> natao hampempoana fansika amina kakazo de marteau zany anh vita aminà vy, de alainao fansika atanao akeo amboninà kakazo anh de popoinao i marteau igny de sy avelanao si fagnapopoana ananjy anh raha sy tafilentika <hesitation> am'kakazo igny anh lay fansika nopopoinao.